أعتقد الوظيفة اللي بكون فيها جيدة هي وظيفة في مجال التعليم أو التدريب لأني أحب أشراك المعرفة وأساعد الخ-آخرين <noise> أساعد الناس و <noise> وأصبر على الناس، ومن الأشياء اللي أتمتع فيها وأشوف إن التعليم يعطي فرصة <noise> لحياة الناس ويعطي الناس <noise> مهارات ويخليهم يتعلموا. <noise>